खासमी भन्ने हो भने केटा मान्छेका कप्पाल पाल्लाइन । कप्पाल नपाल्या हुनाले चुल्ठो पनि बाट्ट जान्नाइन केटा मान्छे । मु पन केटो मान्छे भया हुनाले चुल्ठो कसरी बाट्टा छन् भन्न भनिपन जान्नइन । वल्लापल्ला घरका मान्छे मेरा आमा, दिदि, फुपु, मेरी बइनी औरी काकी बौजु लगायतका चुल्ठो बाट्या धेक्या छु । पुरुष मान्छेका चाइ धेक्या आच्छि । केइकी पुरुष मान्छे कप्पाल पाल्लाइन । तेइ भएर उनका चुल्ठो बाट्ट पनि जान्नाइन । मु जान्नइन । औरु औरु अब मेरा बुवाले चाइ जान्या छ अझ केइ की मेरी झाजीका कप्पाल लामा हुनाले नाना छना स्कुल पठाउने बेला उइका चुल्ठो बाटिदिने छे । अब मेरी आमा पनि छुल्ठो बाट्ट जान्नी छन् । केइकी उनको आफ्नो पनि चुल्ठो बाट्टो पड्डे हुनाले उनी चुल्ठो बाट्ट जान्नी छन् । मु चाइ जान्नैन हा । मेरो केइ की मुइले अहिलेसम्म कप्पाल लामा पन पाल्या आच्छि । बरु रब्ब लामा अलिकता नान दुइ औँला लामा कप्पाल भयापछि मुइले रब्बण बान्या छु । तर, उनकइ जसरी केटीका जसरी जो महिला लाउना छन् तेसरी चाइ चुल्ठो बाट्या आच्छि अहिलेसम्म । मुइले जान्यालाई आच्छि । धेक्दा चाइ धेक्या छु । वल्लापल्ला घरका मेरा दिदि, काकी, बौजु, बैनीका चुल्ठो बाट्या धेक्या छु । जातमी त झन् त्यो सुनको ढु्ग्री बानेको चुल्ठो त झन् कति राम्णो धेक्किनो छ । तेसा चाइ धेक्या छु । पुरुस मान्छेका चाइ धेक्या आच्छि । केइ की उन्का कप्पाल पाल्लाइन ।